غاح البس ملابس تنكري حتى اطيق ادخل على المنظمة، وادخل وكاني ويحد منم وغاح اجمع منم معلومات بالسر غاح احط اجهزه تنصت ، واعمل كلشي حتى اكسب ثقتم بي وشوي شوي حتى يجي وقت المناسب ال اغيدو حتى اطيق ارسل اشارة للفريق مالتي ونفذ الهجوم عليهم.